बेलन को प्रयोग आते को सपाट बनाय के लाये करो जात है। जो भोजन तैयार करन के लिए एक सामान्य प्रक्रिया होत है। इसको आधार मुख्य रूप से भौतिक गति पे टिकौ रहत है। जब आतो गूंदो जात है। तौ उसमें लचीलोपन और कोमलता आउत है। जो ग्लूटेन संरचना के बजाय से होत है। बेलन जो आमतौर पे लकड़ी स्टील या अन्य सामग्रियाँ से बनो होत है। आते पे ये समान दबाव डालत है। जब बेलन को आते पे आगे पीछे घुमाओ जात है। तो ये दबाव आते को। फैलान को और उसे सपाट आकार देन में मदद करत है। इसके साथ ही बेलन को चलन के गति और दिशा ये निर्धारित करत है। आटा इस प्रकार फैलेगा यदि बेलन को हलके दबाव और धीमी गति से चलाओ जाये। तौ आटा धीरे धीरे सपाट हुई जात है। जबकि तेज दबाव से जल्दी और पतलो हुई जात है। आते को चिकानो और समान रूप से सपाट करन के लाये बेलन के साथ सतह थोड़ो आटा छोड़न को ये निश्चित होत है। कि आटा बेलन चिपकट नाही है। और इस प्रक्रिया में हाथन को कुशलता बेलन को सही उपयोग से रोटी परांठा पिज्जा अन्य व्यंजन के लाये समान और सही आकार दौ जात है।